Kua tembiu sushi jeeva jaeko tembiu japonese ndipo, jaereta jokua jou, mbae isondivera, aendu jokua tembiu ereï mbaetɨvi jau, aesavi kïraïko jaereta oyapo, jëegatu vaera supereta